<noise> gny ilà gny tobily mpanday olo marary reny misy jiro mipelapelatsy iny zany. Laha sanatria zany misy olo marary tampoky antrano any, na amy toera raiky ka somary lavilavitsy lapotaly, la tomabily iny zany, iny gny manday azy satria fa misy mpitsabo avao anatin'iny ao la mandram-pahaviany andapotaly any zany, mba fa misy fitsaboa mandehandeha anaty tob- tomabily iny ao.